اكتر سؤالين ممكن اسألهم للشخص عايزه اتعرف عليه من الاول هو أول حاجه هو شايف نفسه فين لما يكبر تاني حاجه هل هو مبسوط في حياته دلوقتي ولا لا هحس أن اجابه السؤالين دول أن انا قادره اعرف الشخص ده هو بيفكر ازاي قادره اعرف هو بيعبر عن حياته ازاي قادره اعيش كدا جواه شويه واعرف من طريقه تفكيره وطريقه كلامه حاسه ان ده هيفدني كتير